Le ega nyea wo kpa dzi fiaha woa, fiaha wo ɖo la kpɔ na mía ame ko no le shutu mía- <hesitation> shigbe mía ame ko no le kɔƒe me nenea, o ɖa kpeɖa ne mía ŋtsi. Ola ova wa mi tutu ɖuɖo. Ne mí hɔ tutu ɖo na no, ne nuine no gblɔ na mí be edzi mía zɔ̃ neno, ne mí zɔ̃ ɖo dzi yeoa wa do ga nɛ mí. Ne o do ga nɛ mía, enui ne mía tsã mía tɛn a wɔ kudo ga, ne evi ɖe ya dze dzi na wo tsã ne o tsã wa ɖe mí na le ahɛadame alo wa ɖe mí ɖa le efukpekpe me. Ne o be do ga ɖe nɛ mía me kaɖedzi be ne nye me tsɔ nene ma ƒe be ga ne me vɛ ƒle koklo me ve, me ƒle gbɔ̃ ɖeka ne me ƒe da ɖekui nye gbɔ kpɔa me tsɔ kpɔtɔea tsɔ vɛ da gble, ne etsi le gble me wa, me nya be etsi me dza le kokloa wo, etsi me dza le gbɔ̃ wo. Egbɔ̃a dzivi na, kokloa dzi vi na, vɔa ne mawu be ya venu nye ne agblea, etsi me leo, koklo tsã le na, egbɔ̃ tsã le nua <hesitation> ma do ashihɔhɔ no be o ɖem ɖa le fukpekpe me. Fiɔhɔ̃, ma do akpe na wo be o na be o fiɔ̃m emɔ̃ enu matĩŋ a lo nye me zɔnɛ tsã, vɔ fifia me va le zɔ̃. O fiɔm be ne me zɔ̃ lekea ŋtsã ma te kpɔ gã ye eƒo nye me fa-ŋka dzizdi me nye meo wa tsã mía kpata ŋukoko a nɔ mía gbɔ le mía be hɔ wo me lo. To vo ne maoa, o ne gba kpeɖe mía ŋtsi ne wa ta mɔ̃ ne mía- no- eye wo te le nɔ do ga nɛ mía no tĩŋ doe ne mie ne mí wɔ dagblea, emɔ̃ ne nyɔ na mí. Ne mí kpɔ mɔ̃ nyui tɔ nu o dzi ashishi nɔ na mí ne ashishi nɔ va mía gbɔ enu ye ne mí wɔ o va ƒle na mí kpɔa mía kpɔ be mía vi woa mía tɛn to ma me a de miavi wo yi sukulu alo mía kplɔ na mía vi wo wa yi sukulu, eye wa de ŋkɔ. Ŋunyãnyã wa su wa hã dzi. Le tsɔa, wa tsã wa va ɖe wa nɔvi wɔ le ŋgbodome lo.